لطيّ الملابس بشكل صحيح، أول حاجة ضع القطعة على سطح مستوٍ. إذا كانت قميص، امسك الأكمام وطيّهم نحو الداخل بشكل متوازي مع الجانبين. بعدين، طيّ القميص من الأسفل إلى الأعلى لحتى تحصل على مستطيل صغير. لو كانت بنطلون، طيّ الساقين مع بعض، وبعدها طيّها من الأسفل إلى الأعلى. بتلك الطريقة، تبقى الملابس مرتبة وتوفر المساحة.